Kebiasaan no ange saka mini ambale tumarang karem kau ma bahasa ma sanan tamu tumudi aki wale kapa mampi tawi wiam bale cumerita muta bahasa menado melayu wo tuma tare mi sepuyut kebayakan ca pa ajaran na mi bahasa tonsea penon bahasa tonsea ti dai ma dai atau se ketoari manem tondano kapa menangf benang bo mai ma pake bahasa sa ca mengerti bahasa kami mahasa ta sa cam lair ya kabiasaan wange ma mlayu bahasa indonesia.